की ता वाली तोरो गुम सुम देश तोईई, चुखंग चुखंग देश तोईई छ हचिघ किनु? चगो हचियेशा रिंगी आंगु। घ्ह ल्यय किन मध्य लान सकेटोक। तोर्म्या ता करियरु चिंता ता चियेके तांग निज्या, जों मा पोरेदोदु, छ लानो छ मलानो, म्गेर किन जरूर पोरेतो जॉब ए ध्यारो। की तोर्म्या ह्ना मेहनत लानो दुनिई ता एम्या एह्ह ध्यारो हुजु मेहनत रंग लंतो ही। की टेंशन था उनिई। ब्स्स हिम्मत था हारें ब्स्स दिशिझ नि कमंग लानी। एह्ह दिन्न किन खिरत सफलता हनेस सफलता पोरेतो की किन चयिके खिजिश नितोष। चयिके किन द्वाक्च इस्पिरइशन उन्नचोष। की मुलुक होशियार तोईई। की ह्जेसके बातोईं पू था बोईई, बोडी था सुनच्येइं किंन चा हचो चा मा हच, किंन हचो एह्ह द्यार जरूर हचो।